إيه, دراسةالرياضيات مهمة لعدة اسباب, وهي تنمية التفكير النقدي, تطبيق في الحياة اليومية, <hesitation> وكمان هي أساس العديد من العلوم, ولكن هناك بعض العيوب, منها إنه يكون- قد تكون معقدة وصعبة على بعض الأشخاص, ثانياً عدم الإرتباط المباشر, يص- يعني يكون عند البعض صعوبة فيها, وبشكل عام الرياضيات مفيدة وتساعد على التطوير.